Qora rang menga sir, kuch va drama bilan bog'liq. Bu rang ko'pincha kuchli hissiyotlar va o'zgarishlarni ifodalaydi, shuning uchun u ko'plab san'at va moda sohalarida keng tarqalgan. Qora rangni ko'rganimda, teatr va zamonaviy dizayn haqida o'ylay.